Jolnooru hiite kam noon no jongirta ndiyam kanjum woni ndu hutinira e njam koñ poo inirkoñ to jam ngel poo inirgel ngel ɗo ngel hawti e hiite to ngel foo e kaŋngel wulata fatina ndiyam ɗam hara ɗam ɓenda.